Naquiiꞌ tsjomya ticueeꞌ jndye nnom yuu na quiwilꞌue lqueeⁿ na jaañꞌeⁿnaꞌ ñequio cwii nnom nantquie ndoꞌ yuuti na ja wajnaⁿꞌa nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ya quilꞌa nnꞌaⁿ lqueeⁿ lqueeⁿ canchiiꞌ na nntꞌiuunaꞌ ndoꞌ nncwo̱ tsjaaⁿꞌ ndoꞌ juunaꞌ quijañꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ wendyeennom nantquie na quilꞌa nnꞌaⁿ nnda̱a̱ nlꞌuu na quijañꞌeⁿnaꞌ ñequio mole quijaañꞌeⁿnaꞌ ñequio ndaatsꞌatua seiꞌ catscu mati quiwilꞌue lqueeⁿ na quiteicjoo nnꞌaⁿ juunaꞌ quilꞌana lqueeⁿnda̱, quilꞌa nnꞌaⁿ quiwo̱naꞌ na quilꞌa nnꞌaⁿ ta̱sanda̱, quilꞌa nnꞌaⁿ lqueeⁿ sopa, quitueeꞌ nnꞌaⁿ lqueeⁿ naquiiꞌ naaⁿ na nlꞌana ndoꞌ hasta quitueeꞌ nnꞌaⁿ lqueeⁿ naquiiꞌ ntjo na quilꞌana nmeiⁿꞌ yuu na quiwilꞌue lqueeⁿ naquiiꞌ nantquie na cwilꞌa nnꞌaⁿ ndyuaa yuu na mꞌaaⁿya.